Aty aminay ndraiky tsy de misy karazagna pistasy fa efa pistasy efa misy le amin'ny karokany de misy koa le efa tsy amny karokany de misy le izy efa voadesa regny.